Aleoko mianatra mitendry zava-maneno satria ny feoko tsy dia tiako loatra dia kely finoana aho hoe na mianatra ary dia <hesitation> mety ho lasa tsara feo tampoka na <hesitation> mety hitranga ihany izay fa <hesitation> sarotsarotra kokoa ny ahatongavana amin’izay tanjona izay noho ny hoe mahay mitendry zava-maneno aho.